إييه أكيد مهم مشاركات في التصويت في الإنتخابات لأن الصوت حق لكل شخص يعني التصويت يعبر عن آرائنا و يعطي فرصه إختيار القيادات إلي تناسب تطلعاتنا إذا ما شاركنا نكون فقدنا حقنا في التأثير على مستقبلنا و مصير المچتمع.